د تندر یا بریښنا د غږونو په اړه فکر کول ما ته ځواک، دروندوالی، او طبیعت لویوالی رايادوي. دا غږونه، که څه هم ځینې وختونه ویرونکي وي، خو یو ډول درناوی را - هم راپاروي، داسې احساس چې انسان څومره کوچنی دی د دې سترې، ځواکمنې نړۍ په وړاندې.